Ilugha inozazi yane yakulila na- nazane aka ivwanga mpaka nani kwena nigavino yaka vwanga ichi fipa na kuno chanini ngati yaka vwang ichi fipa kwasababu yakulila katika mazingira ya kifipa yalelewa katika mazingira ya kifipa nuku zaliwa kwene azaliwa kuno kula fipa ngane ko ilugha hii ya chifipa yai kala nkani namna iyakutia yang- yanga- yanga tofutisha yavwangi lugha nini ii- isilaisi nkhane ko yakulilu mwilu lugha ya kifipa nani kwene mnono na kulili lugha ya kifipa ko nani kwenena nachukuli lugha ya kifipa kwamba ali lugha ino ninga stahili kuvwanga